E utshay man me indabbaw fere hundu kumayo, me ye hundu kumayo. Dundabbaw me ngalo baligal, se me itan galo singata singata singa nastindiyam. Kanju me da yugbama aga metha yugbama aga warhande.